aia ʻehā mea, ʻo ka mua ka hāpai pili kēia i nā ʻeheu o ka mokulele ʻo ka ʻelua ʻoia hoʻi ka ʻumekaumaha ʻoia ka holo ʻana o ka mikini a i ʻole ka ʻenikini o ka mokulele a laila ka mea kolu, ʻoia hoʻi ka hou a me ke kauō alakō ʻoia nā mea e huki ana ka mokulele i lalo i ka honua a i mua a i hope